Ti ni̱a la ko ti ṭónci la cada va kixin ti koṭonchi la ṭóxríhin tsokꞌuafa puro ti yason a ixin kama na o̱ nkojín ika tꞌeoyáxin, na o tꞌixehen nkaxehe ti tꞌinka ika la ntaha ṭꞌafa, ndá ti no̱a la náhi siempre ndója la tajinkehe tòye̱ na tꞌeófa na kaín na ko tsjánka, tsjánka ti nkojín nkehe tꞌikon na o̱ nkojín itji ri nchia na tsjánkatee̱ la nkojín iko o̱ nkehe ndá ṭónchi na náhi, na ti nia̱ la, ti nkojín nia̱ la tsíkuéhe tji̱ko sin nte̱je̱ la ṭa̱yakohen nkín ti tèntso̱ tji̱ko sin a na, ndá tiiii, ti ó tso̱jín iti la ast chójña hasta tsijia ti ìnché ndá ti̱kao̱ ti ndoe̱ a, na jeheni na chóna̱ni ijnko nia̱xjan intsí namé kuiṭo̱heni kjuanjon ijnko kjavéni la yaá va ikui va na. Ijnko va na ikꞌuén va ndá ijnko va na na̱xa̱ ikjí, na nkojnko ti ṭónihi la mé tꞌíye̱heni jnko nkexro chehe xroaa̱n kixin jína tsjakꞌe kixin imá tsíṭán la náxrjón ichꞌe la ss, tsíṭákao̱ chájan la ri chájan la tsíkuéhen kixin ikji na cuando sátji chájan tixrako̱he ti escuela na e la chréhe̱ méxra̱ tichjáxi̱n ṭjaki̱chjina nkaxen nchia kixin tsochènhya na ndá ri ó tji̱xin la mé ṭꞌaxrje la xritjeyá ti chájan na xi̱kahó la sátji ntia̱ titsjehe landá tꞌitjahya la ikja, na ti ó tsoxite ti, ti hora kjan ti chájan la jehe la, tjechóhen natjankíxin tsíṭánii̱n la tsíṭán na, ti sin, ti síte ti chájan mé ntaha kjíndaxin la sátji chájan la kja̱xin sátji na, na puro nti̱ nóṭon ri chájan a chréhe̱ la, ṭóxríhi̱n tsosíṭákao̱ ti chájan a, la ti ó tie la ticháxi̱n, tꞌehe jnko ika a̱kꞌe jnko nkehe a̱fayá la ó ná nohó nketín tꞌefa na, ko ti titekaon kaín ri nkehe titue̱hen. Na tiu̱ehen kixin ntahó ntsꞌafa la ntahó itꞌe, nomá ri noxin tsa tꞌikon kixin sátji ri chájan na jehe la tsjánkachréhe̱ ti chájan a, na ṭꞌóyakon la a̱fuérza̱ tꞌaxrjeṭꞌó sátsji tichréhe̱ ti chájan a, na ikjí ó chónṭá nko yaá nánó ikjí la í kanhña ṭóníhin ndá ri xa̱ntsí la ṭao kꞌuékóníhi na hasta ó mero tsókꞌuen nomá kóhen xroa̱n la ikji la tiiiii, tsíṭákao̱ ti chájan na jehe la chéhe̱ la ko, na ko kaín, kaín chonina ṭóxríhi̱n choni kjí a, na sátji choni na, na te̱tue̱hen choni nko sin chjinaxón kixin sinchekjinie la hasta ti sokjan choni a, na kja̱xin ó kuixin kuéhen sátji xi̱kaha ti koha choni na, ó jehó nohe tsátsíkji̱ ntaha tsikitsjehe na, ti ña̱o ikin na kuíoa̱n kixin tsꞌinkáya ika kixin jehe la níhi ti nta̱chuꞌén a ichro la, tꞌinkáya ika, na o kuixin kuéhen tꞌinkáya ti ika a, ndá ṭa̱xrje ti ika la ri tsꞌafa na ri tso̱ña̱o la ó. Níhi tjénka ti ó tsjo̱ña̱o a méxra̱ ijie la nkochríxín puro ika ó tꞌinkáya ti konia̱xjan a, tiiii, ko, ti ko na, ti konia̱ la tienxín va kaín ti nkehe chenkani a, na noxin tsochenkani kixin tsichꞌeha nkojin nkehe la jehe la titekaon, ndá noxin tituehen kixin teue̱heni kixin sátsji la o̱ tsikꞌìte nkojìn ko la jehe la titekaon méxra̱ tjenka̱yáxini kixin ti iko la nohe va, nohe va tjenka̱yáxin va na ko nohe va tituehen va nkojín nkehe na ko kja̱xin na chóxin tjotéhe na, nkojín vece tso̱niákoheni na jehe la tónohe kixiiiin kixin kja̱xin ni nohe, nohe tjenka̱yáxin na ko chónta sentimiento ixi, ixín ri jeheni chojni ni a, nohe tjotéhe la nohe tjenka̱yáxin na ko titekaon kaín ri nkehe tetue̱n nkojín sin ichꞌe, na ri ko a la, tjacha tjenka̱yáxin nkojín ti nkehe tetue̱hen nkojín ti sin ìnché tꞌikoni kixin nkojín nia̱ la tetue̱hen sin kixin. <hesitation> Tsinkíté na o̱ siniehe nkojín iko la ri nia̱ la nchexiteyá o̱ nkojín la tetue̱hen sin kixin siniehe nkojín chojni la jehe va la titekaon va, méxra̱ kjá chóxin va tjenka̱yáxin va la ko, nn nako tohen va sentir ti nkojín nkehe ixi kuatjote na o̱ nkojín nkehe. Ti- i, kotonchí la eni na xrokjuahya tsochónṭani va ndo̱eni kixin jeheni naaa, chónṭani tóchónṭani alergia̱ ti- i, ti- i, chjino tjejó va a, na noxin itjini ijnko nchia na kjonté noehñani kixin sin kotónchi na o- o, tjankíxin totjéjin isini na, na tꞌañani ito̱n na o tónoheni kixin ti nchia la siín kotón ti kotónchi a la, nch xikahó tjéjin isini na hasta sátsji̱ni ndo̱eni na na̱xa̱ xi̱kahó tꞌátsinka hasta nko itꞌo̱ ña̱o ndá tꞌiṭjáñaxin, ti iko imá chrako̱heni na ti konche e, kixin tꞌaxrje va ti xrakoa ichrin a najeheni na imá chrako̱heni kixin. Chrakoni sonkátjani na o̱ tsꞌisínkí toti̱éni na ti noheni kixin tꞌaxrje ti iko a la eni na sátjihani atsíhani ni tie̱je̱ kixin jimá chrako̱heni ti konche e, kixin ri, kixin ri, nkexrín tsjehe la ko ti kjíjin, kjíjin a, na chrako̱heni la ko chrakoni kixin ndáchro sin kixin ti ñehe choni na chónta tꞌexín choni ichro na mé imá chrako̱heni, la ti noxin tꞌikoni ijnko ti konche la isssé tꞌitjáñexíni xí xi̱kahó xraxinkaoni nkexrín kjí la ni por ni tsꞌaxrjexíni ndo̱eni tjiakohani kixin imá, imá chrako̱heni ti iko a.